Kan indi rafig ma bigdar bilkallam belan nas walla kan nas kateerin giddama, ba shawira be kon auwal ihawil ilkallam asshuqulal bidor bi gula giddaman nas da igula hu weda wa issawur shaban nas dol da giddama igula ikarrida ikarrida kalimat al bigulan chat ihawil igula fi nafsa ke da gabul ma imshi le giddaman nas bele bil kamal kan bisawwi.